भ्याकुम क्लिनर कि वारेमा आब तमलाई खास था नहोलो है । यो कि हो भुण्या एम प्रकारको झाडु लौन्या मसिन हो, जैले जमिन भयो, कार्पेट, फर्निचर तसाइ अन्य खालका समान का छेउमा भएको धुलो नाना फोहरलाई आफतिर तानुन्छ । तानुन्छ कसरी, ये भितरी एक प्रकारको पङ्खा हुन्छ, जो हमले विजुली जोड्यापाछा आफुई अन हुन्छ, र हावाचाही आफतिर तानुन्छ । तसोइ भया धुलो चाही एक भित्र छुट्टोइ वाकस हुन्छ, वा थैलो हु्न्छ, तैमा जम्मा गरिदिन्छ र एयले भाइर फाल्या भुणेको भित्र जो रयापाछाको सफा हावा हुन्छ, भाइरको हावा तान्या पाछाको, तै सफा हावालाई चाहि भाइर फालुन्छ र और भयाका फोहरमैला सब्बै चाही भितर राखुन्छ । तसोइ यो हमले काम गद्धाकि लेखा झट्ट हुन्या खालको हुन्छ । क्याकी एलले भौत झट्ट कानाइ धुलो टिपुन्छ, अथवा फोहर टिपुन्छ र कुनाकाप्चान तिर भया फोहर लै हमले सजिलो तरिकाले निकाली सक्दु, यी खालका फायदा हुनान, तवैकि लेखा भ्याकुम क्लिनर प्रयाग गर्दाकि तमलाई सुझाव दिनु ।